راح أخذ أمى وزوجى وأولادى ، أظن هادول الأشخاص اللى مابى أبعد عنهم الله يحفظهم لإلى و <hesitation> الله يرحم أبوى أنه لو كان موجود أكيد كنت باخده معى ، لكن <hesitation> هو فى مكان أحسن يعنى الله يرحمه ، فالو على المريخ راح أخد امى وزوجى وأولادى.